E karazagne saosy fantako ohatry oe saosy bechamel, da misy avao koa gne saosy tamatesy da io zashy e misy amigne tiagna satria gne tamatesy ro misy ame tiagna fa refa magnano anazy zany da tapatapahy gne tamatesy da ahisy amigne lapoaly ny menaky da afangaro amignao ao izy da mahazo saosy refa avy eo.